Ta nro nri kue kani tá hu u un. kutatamnri chín ho o on. davaxhichí, chí chinri té xhí ho o on. eukalito okalito a ho o on. iin té ini ha ho o on. xhina pomada chikanri xana kichó ho o on. kani nronri.